urr naam dekee pichaa dawotuu afadhaliin naam kitaab somuu, malatin kitaab soamt woan birii baretaa woan fulani akk ishin ijemt baretaa, woan dudubaretaa, woan suunt sii karkaraa, amo kitabiin.